Menurut beta hewan paleng cerdas itu anjing kanapa anjing karna anjing itu biasa dia adalah hewan paling penurut baru dia paling pintar, dia paling pintar itu kalu misalnya dia su lapar bagitu dia tinggal manangis atau dia tinggal tarek dia pung tuang pung muka baju ka kaki calana, itu dia tuang su tau suda kalu dia lapar. Lalu misalnya kalu misalnya ada orang tamu atau orang yang seng dikenal gitu dia biasa gonggong itukan katong su tau berarti bukan orang biasa dirumah itu orang luar. Lalu kalu anjingini dia bisa menjadi penjaga rumah biasa kalu malam-malam orang pancuri ka orang apa bagitu anjing itu biasa dia gonggong, <hesitation> kalu mo tenga malam kalu katong lia gonggong itu katong kaluar suda jang sampe katong pung sendal-sendal ilang ka katong pung baju-baju dijumurang ilang ka jumurang. Lalu biasa anjing itu dia paling penurut jadi kalo misalnya dia tuang su panggel par makang itu dia datang lalu misalnya dia lia kalu dia aos ka ada apa bagitu dia slalu jaga, lalu anjing jua ini dia kalu anjing pintare kalu anjing pintar itu biasa. Akang tau tampa buang airnya dimana tau tampa buang air kecil buang air besarnya dimana, lalu anjing ini dia itu kalu su sayang dia pung tuang to biar tuang itu akang bajalang sampe diujung kulon jua dia iko asalkan dia kanal biasa katong bilang kalu misalnya anjing su tau tuang biar uap ada di jao lima pulu kilo lai tapi kalo dia tau dia pung tuang dia akan iko. <hesitation> tapi anjing jua ada akang pung sisi buruknya lai to bukan karna dia penurut tapi biasa dong pasti tau kalu penyaki-penyaki anjing tuh rabies yang oarang paleng taku akang itu, kalu misalnya orang su tau anjing itu rabies orang seng parna dekat atau orang jaga jarak karna kalu akang su gigi itu antara kiyu buta, kalu seng mati ya cuma pertolongan tuangala saja par akang. <hesitation> Lalu yang paleng penting anjing itu katong kalu sebagai tuan katong harus tau atau katong biasa tiga kali sekali tuh suntik rabies supaya akang terhindar dari penyakit-penyakit seperti itu. <hesitation> lalu biasanya anjing itu dia punya titik lemanya itu kalu misalnya dia pung tuan. Dia su lapar atau dia itu dia pung tuang seng kasi bisa-bisa jua dia gigi dia tuang lai kalau misalnya dia lapar ka itu to jadi yah mut-mut anjing nih katong musti lia-lia lai.